Essu de echá-li yervinas ala manduca siempi m'a cumplíu a mi, le da güen gustu i güen golol alos pratus. El pimientu raviosu molíu, l'aju molíu, el perejil, l'albeaca, el pimientu la Vera, la pimienta preta, el culantru, la presta que tamién la mienta la genti comu l'artolana o derechamenti la yervagüena. Essas sonin mas o menus las que pa mi sonin de gastu diariu. Tamién áin paí especiis mu ralas, comu las asiáticas o las mejicanas. Tamién n'Uropa el gastu delas especiis pa cural la carni enas matancias. Un ponel, palus choricius las prencipalis sonin l'aju i'l pimentón colorau. Tamién la pimienta, enque essa es mas pal salchichón i no tantu pal choriçu.